हमारी अखि जड़ा तर कड़ी हा। और क्यरी अखि हा। से हमारे शरीर पांडे निर्भर करा। जे हामी कुंजे देशा के आ।